Injo maenga sihattu do, sitte rungang bahine, mingka injo bahinea tala kusse pole angkua nu janda, rie i sikura injo pole umuru na, rie i nampa antama ruang pulo, mingka janda to injo pole, nguppai masalah na anjari mo pole janda, na iya ji injo ku uranga sitte, ri attungna allo apa injo pole, attungna allo sanneng, na iya injo nakku sitte kunjo mingka nu ballo ni urang carita taungna iya do, nu balloji tappa la sisse jaki, <hesitation> kunjo injo la sitteku <hesitation> na teha a lampa ri anu, na teha lampa ri indomart, na tehaku ri indomart <hesitation> lohe-lohe, to mi injo mange bua-buanganna na hallianga, riemo injo mae minu-minumang, rieto minjo mae kanre-kanreang, injo ballona, tappa la sisse jaki inni, ka iya to injo ballona, nu ballo to ji ni urang carita taunna iya, jari maingku na halliang injo minu-minumang, sulu mae carita-carita di indomart, carita-carita mi injo pole sikura anakna na butui <hesitation> pisah rurung baru'nengna, arc-accurhat to'mi injo pole sibuangang kodong, <hesitation> kunjo maki injo anjari anumo assahaba' maki injo pole kua kunni-kunni na, manna mamo beda <hesitation> lere injo umuruku na injo iya. Ka injo umuruna injo anungku, urang nu ku uranga sitte, <hesitation> nampami la rie ruang pulo, kunjojo ri sitteku pertamana nu sitte kunjoja sisse kunjoja ri anua, ri hp a, ri hp a ji ku urang sisse, jari tala malling injo na era mi wa ku, ri wa maki injo si chat-chat, tala mallingi secara kebetulan injo sitte maki ri dallekangna alfamart, na-na urangma antama ri alfamart a' balanja.